نعطي أكثر وقت لعائلتي وصحابي ونعدي اكثر وقت معهم، على خاطر ستعديو برشا فترات وقت اللي انا كنت مركزة على قرايتي وكنت مركزة على خدمتي.وعلى أهدافي انا الشخصية. وما كنتش نتواصل معاهم قد ما لازمي انا نتواصل معاهم <hesitation> دوك <hesitation> هاذيكا هي نقعد معاهم اكثر نحكي معاهم أكثر نخرج معهم أكثر.